ǝǝ akʊkɔpǝ pɨlǝ nyɩŋ pɨle nya na yaalɨ pɨ pɨŋ ci rɨ wɨlǝǝkpɨ we a ya la yaalɨ pɨ mɨŋ fɨ wǝ kʊkɔyǝ gǝkiniŋ kǝ oloko fuu ŋwɨ rɨ wɨraakpǝ apa yaalɨ amaa gǝkǝ alaka lɔ ŋwɨ rɨ lakɛrɛŋ apa yaalɨ kɨ nɨ mɨ sǝpɨ wɔɔ ko ka alanya ala lɔ ŋwɨ ǝlǝpǝ tɨnɨ rɨ la nyarʊwǝ ko wɔɔ ŋ lǝ a la yaalɨ kʊkɔɛ ala kɔ ŋwɨ jupakakpɨrɛŋ ŋ kpawe lée ci nyarʊ ko oturu wɨ la lɛ. Mɨŋ wɨlǝ mɨŋkɔwe wɔɔ wɨlo ko ra wɨlo koru eri ekiniŋ nɨŋ nyɩŋ lǝ ŋci paa mɨŋ aɖɛ oloko fuu la kʊkɔɛ rɨ wɨraakpǝ apa yaalɨ wǝ a la pa lɔ ŋwɨ ala kɔŋ ale yemi ala tɔ bwiirǝ ele kpii ŋwɨ wǝ ala tɔ bwiirǝ a la yaalɨ ala kɔŋ rɨ bwiirɨwe lǝ mǝrɨ ala lɔ eci leeyee alanyɩŋ lala kɔŋ ŋwɨ kɨ ŋ be ci nyarʊwǝ amaa mɨŋ lo alopo wuru ŋwɨ loruloko ŋ sɩɛnɩ ŋ ru ŋ pǝ wɔɔ wǝnɨŋ eniye yoro wǝ olowuru ŋwɨ alalɛ wɔɔ kʊkɔɛ vǝnɨŋ kɨla kaalɨ wɔɔ eleeyi oco ne keriwu kǝ vǝnɨŋ kɨla kaalɨ ele yi alaka taanɨ ŋwɨ rɨ bwiirǝ olo co ne keriwǝ wɔɔ oturu ya la nyɩŋlǝ mɨŋ ci ekeniŋ ŋŋ mɨ kulǝtǝyǝ nyisa nya na yaalɨ mɨ wǝǝ mɨ kuleleyǝ ŋwɨ nya na yaalɨ mɨ ǝvǝnɨŋ wɨlo koreri ɖiɔrǝ ke pe kɨ pɨ pa kpɛ otocopɨ le keriwɨ ke a taanɨ pɨle bwiirǝ pɨŋ fi pɨ ka kpɛ fɛɛ kʊkɔɛ na nyɩŋlǝ mɨŋ ci wǝǝ kɨto vǝnɨŋ kɨla kaalɨ wǝ ele wǝ alataanɨ wǝ olopo na anyɩŋ olopo pɨ la kʊkɔɛ mɨŋ kǝ yo po <noise> kanyɩŋ pɨlo furu pɨlǝ pɨlo kuuru lǝ wuruwuru. okoru omɨ ko oloko ciwɨrɨ kǝ láa kʊkɔpǝ pɨ siimɨ lǝ pɨlo koo wǝǝ Duturǝ ɖi wɔɔ ŋlǝ vǝnɨŋ lǝ ǝlǝpǝ ǝlǝ kǝlɨ mɨ pɨ wɔɔ lolo kupɨ le keriwu lǝ ri pɨri rɨ lala yɩrɩ pɨlo yurǝ Do oturu pɨ la nyɩŋ pɨ le ci lǝ mɨŋkɨsa ǝlo olo e lée fi gukpǝ roo pɨŋ si mɨ lǝ kǝ olokupɨ le keriwu alalɛ wɔɔ pɨŋ tɨ pɨ si mɨ lǝ mɨ yupurǝ wɔɔ kǝ bɨ pɨ tɨ pɨ simǝ lǝ pɨ lóo ko wɔɔ pɨ lɨ tɨ pɨŋ ko pɨ ka nya keriwu kɨto kʊkɔɛ láa nyɩŋ na yaalɨ tɛ mɨŋ ci rɨ wɨlǝkpɨwe yaalɨ tǝɛ née re ŋwɨ mɨŋ fɨ wǝ. Kʊkɔɛ wɔɔ olokoro fuu ŋwɨ rɨ wɨraakpǝ a yaalɨ kaake olokora lɔ rɨ lakɛɛ lɨkpǝŋ a yaalɨ wǝǝ. Kʊkɔɛ mɨŋ ala lɔ ŋwɨ rɨ lakɛrɛŋ lǝ kpǝŋ ala yaalɨ amaa nyirɛŋ nokulǝ ŋwɨ la ayaalɨ ŋwɨ wɔɔ vǝŋ la wɔ wɔɔ nyǝ sǝpɨ epiipɨwe nyǝ sǝpɨ epiipɨwe cɛɛcɛ mɨŋ la wɔ wɨ nokoru eppipɨwe le re sɩsɩɛrɩ wǝ <hesitation> tɨlǝǝtǝye ŋ konnu lǝ lokora lɔ kɨmaama vǝnɨŋ lǝ tɨla pa wɔ wɔɔ kǝ pɨ fɨ le. Kʊkɔ yaalɩ ri rɨ tukpatɩwɨrɛ fanyɩŋ wɨ ri rɨ tu ceeceewǝ. A la láa yaalɨ ŋwɨ wǝ worokoe no toŋ wǝ ya pɨla ya pɨŋ kpii wɔɔ le olokora pa lɔ ŋwɨ awʊ ǝfaca fa sɔ vue sa amaa fɨ eyee la ayɩlɩsa nyɔnyɔnyɔ eri kawǝ ke olǝkǝrǝ mɨŋ pɨla la ya lǝ sɩsɩɛrɩ ya pɨla ya pɨŋ kpii rɨ lǝ sɩsɩɛrɩ wɔɔ olokora pɔra olokorǝ fɨ kʊkɔɛ la rɛ acɛɛ la kɛrɛŋ amaa olotokoru apɔrʊ rɨ mǝrɨwe leŋkpɛ o ku rɛŋ ŋ yaalɨ olokora pɔrʊ a cɛɛ nyi. <hesitation> kpuŋkpuruŋ mɨŋ wɨcɛkpɨsa yeri mɨŋ burunya, cɛŋŋwɛŋ, pasɨkasa mɨŋkɨsa ma zaŋ pɨsa la rɛ e lée ri wɔɔ olokoralɔ lä kɛɛ awʊ. Kʊkɔ yaalɩ ri rɨ tukpatɩwǝ wǝ ke kʊkɔ yaalɩ wɔɔ kʊkɔɛ <hesitation> ee la nyɩŋ na yaalɨtǝyǝ mɨŋ ci. rɨ wɨlǝkpɨwe a la láa yaalɨ ŋwɨ ǝ mɨŋ fɨ oo.